Indraiky andro nahita tondro avaratsy mazika zao i tovolahy anakiraiky ty I tondro avaratsy io nefa tsy mahay manondro afa tsy hare miafy saro-takary avao, kanefany io tovolahy io nandray an'io zavatra io ho an'ny tenany manoka avao Tsy nampoiziny nefa kay nisy andia mpiamby ananara-maso anazy ka nanao izay hahafantatra ny fitondrany io zava-mahatalanjona io